Ny krika da fitaova tsy maintsy ilay laha toa zao tegna fa te hampandeha tôbily. I io zany da mampiasa rafitry hidrôlika na leveur mba hampiakatsy ny fiara, <hesitation> manamora ny fanamboara azy.